די חילוק פון ארגאנישע און נישט ארגאנישע עסן איז אז די ארגאנישע עסן ווערט געוואקסן אן קעמיקעלס אדער זאכן וואס נעמט אוועק חיות און די נישט ארגאנישע נוצט מען פערטילייזער און פעסטיסיידס און ס'איז נישט אזוי געזונט.